د عکاسۍ څراغ هغه ځانګړې رڼا ده چې عکاسان یې د عکس اخیستلو پر وخت کاروي، تر څو انځور ښه روښانه کړي. دې رڼا ته فلش هم وایي. دا رڼا مرسته کوي چې سیوری کم شي، څېره روښانه ښکاره شي او عکسونه ښکلي او رڼه راشې. ځینې څراغونه نرمه رڼا ورکوي. ځینې نور بیا قوي او مستقیمه رڼا لري.